Bogən anda hɨne dɨ mwatɨ hinɓa dɨm humwatə a dimə njiya habwange nadɨ niyə ɓotigə ha ha a hubəshi nadɨ mwadɨ na zə də sɨnə <hesitation> njiya domdome hya mya dɨ watɨ israila jerusalem haungnə nadɨ mwatɨ anda pwa ɓavi tufe na wudə haungu sa diki nadɨ mwatɨ na wudə haungu hinedɨ kul hine dɨ bɨl boli a vor malɨ mɨɨ domdontə nə tiyatə ka sag dɨ muɗə njiyaungu she na di bela anə she shi murasa wato həməga shiungu kat hɨnedɨ mwadɨ a hɨn kan zo haungu na wuda ɗəambwani wawto hye mya dorə vor malɨmtɨ domdomtə na naa hyeungu ka dɨɨ na muna duegən she dɨ hyeungn gəkɨlə pɨr humwatɨde ka uza doltɨde. Aa vor kəndə malɨmtɨ ɗomɗomtə aahye aaa bɨldə she də <hesitation> hungdu aa gə bwaara a dɨ kandɨ kangyi gəkɨlə nda lama ka buraare hadɨ ninar kaba kpan gələ mye wude he ur tonodɨ ɗima ishi a iye tonadɨ bɨlə bwaare ka sateadɨ sana bolə na wuda nan ka dɨɨ səkɨlə anungnna na dɨ niyə botɨgə anda ahanə də ha nadɨ mwadɨ huboshi a bodə hin kana aa haunan a ror nzatɨnnə gətɨnə njiya dom dome ha na dɨ mwa dɨ huuɓawudətə gəkuə na nashe va dii na muna muna gəkɨlə na bɨlə imi anə sata sa mya dɨ mbələm hin nan hin kilan gəanguə sɨnə sa a huboshi gə tɨnə nadɨniyə anda hɨnedɨmwadɨ hinɓa ndumə ha bwanghe na modə njiya domdome.